<hesitation> Raha ohatra hoe a <hesitation> ha- hahandro atody, hanendy atody, a <hesitation> de vakiana aloha atody de <hesitation> ta- tapohina kapohina kapohina agnatinà lasiety, de efa voakapoka agnaty lasety izy an de atao sira, de afta- afanaina i lapoaly an de atao menaka, de rehefa mafana menaka de atao e zegny tianao na ataonao tongolo na ataonao tômaty izy an, de avy akeo amizay refa mafana i menaka de arosaka izy, de akio sasak'adiny.